<noise> nch'u chjan ni la ndasua nigo sen nchri taresua sen ya la xra xran ni la tsuth'i ni la pero nda nda ndaxra xraꞌuan ni porke tundo ni na tedikon sen ngu taresua la dikonꞌ a xinda ndasua la xraxaraon sen sen 'ian tela an setan n'a la nda chunda sen nchri nthi yu nanu jan se sechjan la chje nanu ya ndathi thua jna sen suthꞌe chje sen rugunda nda nda thixin nthajera thixin nthajera la ndaxra runa este se aparta la muchacha ya thi thixin nthajera a la tsuthꞌera ututhꞌe sen la ante la xra chaxin nchejni uxra cha chujni la xra nuꞌe 'ia na o xra ya la tuthꞌe na la nt'e thu thu chujni cha na la y chun <hesitation> bichunda 'ian sen thi thi jinda rusen novio 'na o novia 'na. Yo nche ni exri neꞌia la ni'e xi neꞌia la ese tana sikon jna sen sikon a jna sen la ya ndatu th'ese intsiji la sen chjan la i la yu ni nanu xrigo chu sen meꞌe sen la thi tate tuth'ese la ndithun ji na jigu chu sen la ni nanu yu nanu la ya ndaxiga sen nda tajon sen tathi ji la n'en ba taxri la chunda 'ia ncharo xi la chundaꞌia ya ncha nd'ua tang'e thi sine chjan ng'e thi sine nchri ng'e thi tseju sen ya nunthe ya xexin la ndꞌua na nd'esen la gayu isen nche sen xra gesen para thi nchijini sen cha san para thina sith'ue sen thina thethu cha nd'ua sen thi naa sen ixin ji la thi ji tuth'esen na nda tuthe 'uasen thi jila ndaruse la itna icha bichuxin sen icha ron icha tase sen juasaye te n'en sen la u asta xra aꞌan na xro ndaxina la nixin nchi. Thi ndaꞌue xi chicha ni nda ucha ni ndasajon ni consejo para de chjene la taso chindaxi la <laughs> utaja si la tajon siunda seka sen la ya thi nchigunda tsutheꞌe sen la tsje tsja la nditon nditon ji compromiso ya la rugunda sik'en sen tanu tsen nxrii la tano sen xii la para ng'e xren nch'i itsjuana sen tsutheꞌe sen la tunthiki ndachethe chjan ante la tuna chjan la te chujni la bixunda na hasta thjunia thon ꞌon chjan inchin jiin la jayuꞌa chjan ruyo ata ni chjan tuna a choꞌa tsithe sen pero pero thi naa thi thi conf <hesitation> iso thi tsuthꞌe sen la ante la choꞌan ba jina nixin nchi bang'e nthi nixin nchi bixin thi proble 'mena na nixin nchia tsiajon chujni tsiguthe pero xin ji la tsi la rujuaꞌia la <noise> xranda xri skuela ndathi neꞌe ndathi sineꞌe sen teresuan ndathi tunua chan ndasua la dikonꞌa thi xige dina ge sen la thinga sen ndathi sen la tachjan la ngꞌe thi sinea. Ya thi nchunda tsuthe'e chjan na kexro thi chunda je la ese tan ayo ndasije la ba a tajon sen luga se chjan xri sen xrigo sen thi sexin ya gura sen xi <hesitation> xi la xrigu sen terso a la ta tiempo ji la oma sinchꞌe sen liro juaꞌia tsukjan ni tiempoꞌ ya sa taji la sen xi cha' besen sichunda sen nchia xri chjan nge sen xra la se guaxin sa na n'en la tajin la <noise> thuthꞌe sen ni'ngu la rajua'ia tuthꞌe sen thi registro la rujuaꞌia taji la ya thi ndarungu chujni yasa ndaxra nda rusen jila nda ndatsejoꞌa ni ke la ni thi ithi thi thi a thi i registru civil la ya la tunda la nama para xase ri la yaa tujna sen ya sen xi la nixin nchi ya thi tuthꞌe sen niꞌng la ya la ji lirunda eaba ya, ya la tuxin uan sen nya ya thi thi cha tangi la thikon sen tsja nthi xeꞌe la. Tasen tanꞌan la ke kjexrin sen la ta ese tachri o tana chri la ya thi thi chingeꞌe chjan la ya lana bitasen la bajun sen ng'e gune chje sen na n'en la ese tana niseꞌe sen nchi nchi changi sen chanth'ie sen. <noise>